<noise> Gny tena zava-dehibe aminio da gny fahadiova, <noise> mila madio gny fitaova sy gny toera iasa. <noise> Faharoa manaraky an'izay gny resaky fahasalama; <noise> da tena mila olo mahavoafehy gny fahasalama soa fa tsy voretsy. <noise> Fahatelo manaraky, <noise> mba mila sakafo ara-pahasalama, izany hoe, sakafo tsy mialognandro fa mba sakafo <noise> nalay ta-tatanimboly tegny androany. Igny gny andrahoa mba ha-hapatsiro sy hampanarapegnitsy gny nahandro. Zay! <noise>